o banicoza ma mana bune oba nicoza manabun oma a beobenɛ jahe tomu beso jinu bɛ'a nana et pourtant ni tun mi nupɛse a'obe a'o vɛ benɛ otawɛ a oho sonu awa wian'i domusi lowa vɛsɛ bureau ra nuwonunɛ lenɛ mi ma'o bio omua mabɛna a vɛra wese nupɛ lene mi ma'o bun <hesitation> bɛ'i domi ma'o bun besosi aberanɛ wa jɛ han tabalira wa tobamanɛ amu ja wehero abe banicoza famua ma oro beobenɛ bɛ'a aliment bio muwa de vane cruru na muwa de vane cruruna ba bina'a ɛsia amamu oro han aliment nɛ'a biomu les aliments bios hanwe anɛ anu aji mi sura a'o vari ote abuna tomu ja wehe donc tomu mu jawe mu tawe amu ja wehe mu tawɛ amu ja wehe nupɛ'i wa vɛmi muan mu jami wehe wo